Akuske i pok au na pok kate pakangai ni pukun ira bilang ge ta pok irei taon rais rais man ku uli angan ni rais ti poi taon angan angan ina parik kate mang sigei a pok kit voiang ka pakangai ani pukuni im ta ku pukun ro pok irina kate win using ku angan ia kirak man ku angan ia kute tunga taun lava na kate akikit a pukun ro na ku kam polok ku polo maramarak na rais nang parik kate mang sia pok no kate pok nang i te angan tari vap posok tara nang rais parik ta kara pok na nau rais parik nate nas ni buk angan nina using parik kate pok ro kate nas ni rais ve bilang geta sweet bisket man ku angan ia kate tokon a suka nei na sugar kate sereiai ani kainkain malepen bilange ta a nem high blood pressure parik parik ta high blood pressure gei sick sugar using.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 Na nau vuk pok ang a rais nate nas ni les nina using nate tao ni masung tatana sikei manku antok ta kirak kirak ke takagta pok sing kate pok ikag rina man na angann ia neke na angan vauk nate nap tina tung nap lenei ngelik na nala nguan angan na rais nang man na angan ia tenei i vauk nan ol lik palau nang belonong nala bukangan pok using vanang a parik kata fok kit kate pok remrem palau na kinak nang parik nang kirak tate aiveven a ri vap duk men ku angan ia kirak mana ngavia man ku angan irilong kate nem kate akikit a pukunim ta ku sereai man sika nem pukunro ku pukun ro na ku pukun ku polok na kam polok polok liu pok a mang keve vapang voiang kita polok ainoiam na keve pok inei taon ke neke val rais kate nas ni vuak aro nina rais poi taun aingos rais nudals rais nudals parik nang kate pok ro nang parik kate nem a pukunim ti am eity or kule boro inap ti ku nem a pukunin ta ku pukun kit or ku pukun bilang ge parik Puknim nang kale kun ro dalai ti man ku angan a kirak ang kirak ve ur na kau using kate pok i rina nag kate polok le nei vunep nei kate luk ia e vunep na kate angan ia na nang a remang nang masin nang kate vuak ia nang a rais ang na parik kate pa nas ta so a masin nag kita vuak a rais ang ta tana na saka nem kila asiang la nei rais ang nambang na nau nate nas ni men ani man keve vap ile ol nei taon ke kite buk angan ani ire situa ke rivap posok nang kite nas ni vuk nina nang ta pok ke ti kara amot mani ti samui nina na parik kate alis nina ta mang sia nutriens ro nei pukun ira bilang na a rongrong ina ta kumas angan nipok i rina sing a pok radave an na kate alis lam ta pukun ro na ku polok radaus an na ku polok abis na ku pukun maramarak na pukunim ka dual ti vuak anirl vuak lik lokei na keve pok ke neke kara te nas ni louk angan nina neke tari vapinel taon parik nang nau nang nate nas ni les tuman anina sing parik kate alisiam te dual na parik kate lisiam ta rem ta pukum ro parik nang nangke ia kirak namen nang kamen staipal. Pok vanang kate kirak ve ngavia kirak ve ngavia nang ka mem kate keve kamen keve staple fok akorong nang na nemte boro imang pok lokai ti angan nambang ri kirak ve ngavia pangan ia ve yen na rais rais ti to ilaun na tinpis tinpis sifoilaun farik nang kate alis iam nag ta ku togon a nem ki soputuk a kungam siksuka na mang poi malepen aliu nang kate ipok inei situa ke sing parik tara te pa nas ta kila siangasa nem nang kila siang nei pokang na ki vuak ia e nambang nambang na te akus vanong ta keve pok ke ta petekai i keve pok ke ta pok i rina na pok i nei ta on ke bilong nei tara tara mas ia kaut ani kara luk i kara aiveven ani pukun ina na aut ikara luk ani pok ng ti ara nem likara tun kin lai ani pok volang tara angan ia using nem bilong kate nas ni aserei ai ani kainkain male pen nang. Nang palau akukus aliu ta akus i keve pok ke sing na mem kamem pok irina nemte angan ia pukun imem kte ro nng palu liunang t nem au nng tar luk a pok rina ke na pok i nei taun ke no poi i taun nang tawa ri vap i nei taun tawa te nas mi buk angan ni nian pok ropok ro sei parik tara te la nas ta malapen ina iles ka luk ma kisotok a kakira or sasi kita siang nang a kain kain en nei pok ang sei ti pok irina man kute angan ia nang kute pukun ro na ku pukun ro dasan de ta namen nag kirak na ngavia na kau n tapiok nem te taun ni angan aliu mi mang keve pok using mem te livuk vanang ami mala peng ang using mang nem uli angan mi pok i nei sitaua nang nginlak na kate aseneai nang mi malapam nang i nei pukun many mang ku angan nang a pok ang ku mas kun kuk aro nang ia na ku angan using mang nang ku boro i kuk aro ma nginlak ka asereiai nnim to kave kain keve malapen e pukun im Na keve pok i rina ke nekeman tara kuk ia na tara vuk a kain vuak singina sei kate ro vovok using nang kate pok nang kamen keve pokite angan kite pok ro nem tenas ni buk angan ni na si poi taun nau man a ngavia ka boro nang nem mas pasal na em luk gule ngavia na kau ti me olti lus ssing parik nem te nas ni katak ta oli angan ni pok inei situanem te katak i ol i angan ni pok iring using kate alisimem ta dual na kate luk suai ni mala pan na kate luk suai ni ri nem lik lokai i pukun na pok i nei situ ke nng parik nng nem te tama nang ni buk ani na using many keve pok aliu nem te taua ni angan ni na nemte nas papalik kamem ke pok irina nemte angan nem te nas a ngavia na len n mang lkeve pok aliu ke nem te taua i na nang palau kemakus vanang i keve pok ang using pok i nei situa ke nang kate alis uata kume matung na nei house sick ke using akain mala pam kate but e pukun im na pork i rina angnang ku ol i angain ninana kute ol i langan na ku to avunga kuli vunep Na pok ki nem taun ke parik pok i nei sitaua rice si po taun nam bang ku mas lomlomonai pok ta papok i kon rice ti poi taun kate serei ai ni nem lamitok ni kak nei house sick mang ku angan angan ta kirak ve kau pukun nim ka rosing kate pok a koron ite luk lenei vunep na kate alis i am ta pukunim karo na kuduk tarangai a ku pukun sogsogaro nang palau